आलु लाइ लामो समय सम्म टीकौनाकि लेखाचाइ तैलाइ फिजाएर रख्दया, बोरा हरुमाइ बन्द गर्बटी नरख्दया, ठन्नि ठउर जा बडी ठन्नि हुन्छ, कुने डर कम हुन्छ, जा मुसा हरु यता उता किरा हरु बठे बचाइसकिन्छ, तसि ठौर माइ राख्बटि चाइ आलु लाइ लामो समय सम्म टिकौनाकि लेखा भण्डारण गर सकिन्छ ।